Fikarakarana laokan-dranomasina ndraika mba hialana hoe sy ho hisy loza hanjo an-tegna aminanzy, dia sara izy raha koa ka sasana sara be na egnatiny na ivelany, dia sara koa zany hoe zaigny raha tokony alàna aminanzy a dia sy mainsy alàna fa sy avela atokaka ao foagna hoe sy fahafoizan'ny fahasarany.